ah pues guꞌn c̲h̲ow minn nak boka pues mas probable ti nis lchoꞌx wen xiab par xkwerp minn izobna kwalkier guꞌn c̲h̲ow minn nakda minn especial gëpna no naꞌ gowdná, kwalkier guꞌn c̲h̲ow minn y c̲h̲uꞌnn y masc̲h̲e xkë minn dziꞌn dën sia minn, sia minn uyag, sia minn ic̲h̲ë guꞌn pues c̲h̲uꞌnn minn como orita saꞌnde na pues.